मुझे काई तेर मुझे वार असी करें। कि काहिंग कुधं सिकार न करने आवे तेर तीछे असी करें। कि सुब जाएने तेर मुझे वार मसूच करें तेर दूसरी जगड़ाड़ जाएते हैं। तेर शिकारी न काई तरन पलावार वार जाएते हैं। तेर मुझे न उप्योग करें। करने के लिए आवे तेर दूसरी जगड़ाड़ जाएते हैं। तेर शिकारी न काई तरन पलावार वार जाएते हैं। नते मुझो ननौ उप्य्प्ग करे।